Yasmiqni suvda bir necha marta yuvib, keyin qozonga solib, ustidan suv quying. Qaynagandan keyin past olovda yigirma o’ttiz daqiqa davomida pishirasiz. Tuz va ziravorlar bilan ta'mlaydigan bo'lsangiz, oxirida qo'shing.